जनेरा- म्हायानो एक नवी सुरवाता, ताजी सुरवाता, आनी नवी अशेचो म्हायानो! दिनदर्शिका वा तर्खावलरी एकदमुच नव्या वर्षाक वालता तेंना जानेवरी उमेदिची भावना घेवन येता। आनी अशाची भावना भूतकालाचेर चिंतन करपाचो आनी फुदराची वाटा फलोवापाचो वेळा। वातावरण कुरकुरिता आनी थंद असता। उत्तर गोलार्धांता गीमाची थंदासना अजुनया अस्त, पण दिस ल्हावु ल्हावु वाढा जायता अस्त। तका लागुन येवापी वसंत ऋतूच्या उताराचो संकेत मेलता। जायत्या जनंका जानेवरी हो स्वताचो विचार करपाचो आनी ध्येय ठरवापाचो कला। म्हायानो जस जस फुडेंव वाटा तस तसु जानेवरींत आंतर्निरीक्षण। उर्ब आनी उत्सवाचो एक आगळोच मेल सारता, जो एक उजवाडा आनी आशादायक नव्या वर्षाचो स्वर ठरायता।